إذا تفرغت ثلاث ساعات في اليوم سأخصصها للقراءة، أحب أقرا كتب متنوعة سواء أدب أو تطوير الذات، القراءة تمنحني فرصة للاسترخاء واكتساب المعرفة، وأحب استكشاف عوالم جديدة حلال القصص، كمان أحياناً أحب احتسي كوب من القهوة وأجلس في الحديقة لأستمتع بالأجواء الجميلة.